Val za par náre zalo gycwany, quilya th color rtxag lany xcuartá, val nanyth cuart bítxy, gyzía th color lila gyca lany xcuartá, rzýa val broch, valty gy ¿xina lani? Bot pintur gygá gycaa lany gy, depende calooty nany val na za bítxy, maz tiop, maz tëby zany val gwaxty gygá gykaa lany gy, txi gáa zy val ra period gét gy te queity gyxý pintur gy lo piz, txi gykiny th, val za ná th broch guná gus gycany txi, txi zalwa desde gýa, rá pund gy te txi queity gygány tëx-gyú, gëquy-gyú txi doo ga gyxunya ni, gulá nu’ vez val rkaza gyób guna gán txiká th rodill- rodill xuny tëx-gyú gy te txi zëzy ru gýcani, per val za ná chiláaz gunani te txi gydiká zak nii, te txi queity gyándyny nxab txi kixa period térte ra kan-rú gy te txi queity gyxi yazdiny za gwxgyú, txi kweza gybyz-ni, txi ru gytëdiany zty loo pintur gá gy, te txi gyluy runy fuerte ru txi gun runy ngwand xi, txi zëzy rnia gyka color langy val za ná.